Karazan-kanigny zao maro <hesitation> mampa alerzy ih, sady ny toe-batan’ôlo zaigny tsy mitôvy ih, maro aminje, misy ôlo ôhatra alerizikin’ny ôragna regny zaigny izy. De misy koà <hesitation> alerizikin’ny lôko, lôkon-dragnomasina regny, aleriziky re tsy matanty re. De misy olo zao maro be ôlo alerizikin’ny pistasy, tsy matanty regny koà fô manô zigny to ndefa <hesitation> malaile anazy jiaby to nde man- <hesitation> mivontovo-mibotrobotriky-vontovônto zaigny i anazy.